यार भई सुन मारी। अब मु कर तो कहीं नी सकू ये सब को पनो या मतलब है। समझ सके नहीं बहुत है आज नहीं तो फिर कर सकते हैं अगली बार कभी प्लान बनाएंगा अ।